सोया सॉस इस्तेमाल करना है। कि चीजो का उल्लेख करते हुए मीठा स्वाद भी आवे न जाओ। हम पिज्जा बर्गर नही बनाते हैं। जिसस की तरह भी स्वाद आवे न। पिया भी इन्होंन खान नहीं करे न इन्होने खाई थी। और भी लागे न <hesitation> और।